جیون وِچ سندہے دی بھومِکا، جیون وِچ سندہے دی بھومِکا بہت مہتوپورن ہے۔ کیوں کہ سندہے ہی سچائی دی کھوج دا کیندر ہے۔ بِنا سندہے دے گیان دا وِکاس رُک جاندا ہے۔ کیوں کہ نویں سوچ تے گہرائی نال وِچار کرنے والے دے لئی اپرادھی ہو جاندا ہے۔ سندہے سانو اس گل تے وِچار کرنے مجبور کردا ہے۔ کہ جے کُجھ اسی جاننے ہاں اوہ صحیح ہے جا نہیں، یونانی درشن شاستری سوکریٹس دا کہنا <hesitation> ہے۔ کہ سچا گیان اپنی اگّیانتا نوں سویکار کرنے وِچ ہے۔ <hesitation> ایہ سندہے ہی سی جس نے انہاں نویں سچائیاں دی کھوج کرنے اُتساہِت کیتا۔ وگیانک وِکاس سندہے دے آدھارتے ہی کھڑا ہے نویں کھوجاں پرانی سدھانتاں دے۔ سندہے دے کرکے ہی کِتیاں جان دیاں ہن۔ ہُن جیویں آئن سٹائن تے نیوٹن نے گروتواکرشن بارے کھوجاں کیتیاں نے۔